To ɓeɗon hola aranndewol kam mi darnan ɓe mi holinaɓe kala mo meti vilago pat mi fartan mo haa nder suudu jangirde am malla mi hokka mo mi wadamo kuugal feere jei yarnatamo bone to o accai.